Sop meeke niikoi ule peekala panna awango monoka tei nesindio onoliko, o sopue lumalia tee manomanosi olawanai manomaliko, teng napo pawangonala peekaba okopo teka tei sopoi meeke luu pangko leko tambawa enang balako mandoko. Teng tee sop, sop meeke ule peekalango pangannoko nau tee menangbasi nawa, niika mono tei sopoke lumalima leko tamba manomaliko napo pekamba ai ipaipa nawato naba, walo namba maka kolos namba teka sopoe lupangko, napo pelete loida, teka sopoe lupangko tamba otoko, sospeng maka amili peekaba o niike amilingoi hauskuk koi using bammo peekamba okopo tee sopue lema tamba mado tawangko sopue lupamma. Teng ongoka oto otoko tei soupue tamba nesingdio nii tamba otomaliko, soupu sopu lopako teka ule oto oto tambeng dea otoko, lomaloma ka, monoka uleng nai olowa nai manobali otoi towai sopu lopa. Napoka peekaba sopue lupualonala teka tewaka tambawaka mandoalupe, balo aka Balo aka teka tei sopue lupangko tambawa nammeeko mandoko kulubalama nanui towai tamu ule lopa. Teng tewango tee sopu ule peekala meeke melang niike enang nisigo, nii nando teie katamalianago sopu sopu teng tewa menabas nawa waikes aka tei sopue luupuko tamba mandoma otopali towai napo pannaka tee tewa menabas nawa ummeng teka tee tei sopu nauke luupalama tamba manobali toi towai. Teng tee sopu, sopu tewango tambeng ai tewango ule peekala panna tewa, nando ule sopu lopake luupala teka oto otoko tambengo leako otoi tope. teng katanis aka teuke sopu naukai katambali nammee mono tamba nesiali otoi towai. Teng tewa menabas nawa sospeng okopo amili plate, spoon, cup teka sopoi meeke luupuma enang balama leko tambawa, tambawa manobali enangbali toi towai tambawa otoio, luumepango ninang tee tewatoko enangbalama waun alama ninang tee siipa mo ula ule napo tambawa oto walupe.